वियतनाम देश लुनार न्यू ईयर मणोइतात। हांचो लोक आपलेआ पुर्वॊजांक भोस्तात। वॉटर पपेट्री हो तांचॊ एक खास देखावॊ। वियतनामांक जातो बुद्धिस्ट लोक अस। मॊंतोच थॊय बुधिसट देवळाम असत। वियतनामाचो लोक आपलेअ घॊर्चे अक। भेटें कितेई दितात तेदना दोन्वहातनी। दितात आनी चार वस्तुंची भेट केदनाच दिणांत। हॆॊ जाऊन अस वियतनाम देशाचॆॊ पदती।